Sicürament l'avrìu pa d'temp për parlé ai passeggeri ch'a sun darera d'mi për rasicüreie o almenu ëntarìa ten-i l'aereo deznò tumbuma tüi, pöi se propo l'ai d'temp pierìu ël microfono e dirìu che suma ënt ün mument dificil, ma ch'a pasërà ën presa e ënt ël gir d'poco sarmu pi trancui